Tsy tokony ho zarazaray ny fanagna satria nao mitovy, nao mitovy le fanagnategna. Lasa tsy miezake ty sasane mba miezake, tsy miezake am ze tokone tanjo tokony hiriny.